نتمنى نعيش في فترة ذهبية للمسلمين اللي فتح فيها صلاح الدين الأيوبي عاصمة القدس عاصمة فلسطين نتمنى نعيش الحدث هاذيكا مع المسلمين خاطر حدث تاريخي هام برشا نتمنى لو يرچع بيا الوقت ونكون معاهم في هذه الملحمة العظيمة.